M’ha capitatu di accattari li cosi ‘n internet, però iu preferisciu accattalli nta na putìa. E’ megghiu parrari di prisenza, farisi cunsigghiari, pattiàri ‘ncapu lu prezzu, taliàri chiddu chi stai accattannu e putillu nun sulu vidiri ma macari tuccari e pruvallu siddu è possibbili. Nun è la stissa cosa. E poi certi voti si ajuta puru a campari na putiedda chi nun havi lu stissu pisu di li centri commerciali.